Ny voatabia amin'ny boaty indray an, <hesitation> arak'izay hoe maha-amin'ny boaty anazy izay an, dia afaka tahirizinao foana izy na oviana na oviana. Raha toa ka mbola tsy misokatra. Dia rehefa vonona ianao an, izay vao manokatra anazy an, dia mampiasa anazy. Raha efa nisokatra indray izy an, dia tsaratsara ampiasaina <hesitation> ataoko hoe roa andro aorianan'ny nanokafana azy mila efa lany daholo izany ilay boaty iray manontolo iny.